استخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل اساسي عش-عش-عشان اتابع الاخبار، لانها توفر لي تحديثات سريعة عن الاخبار، وتغ-تغط-تغطية شاملة للاحداث ال-جميع الاحداث، لكن احيانا افضل اني ارجع للتلفاز عندما اشاهد الاخبار مع اهلي.